maalatin chai dabeno feet bisaan chapaat buftee annen it dotee, ibiid kette irdaabdee bissan sunnif aneen woat danfeen dikoo irrakotee mal ishhin danfiit sokarii kasketee ilaltee duub inamaa bubuftaa malsun dalasinii faa kulii hinkabdii malsuun.